<hesitation> Shirinliklarga to'rtlar, pirojnilar, shokolodli shirinliklar, pecheniyalar, oq va qora pecheniyalar, chipsli pecheniyalar, marmelad, konfetlar, jelatinli konfetlar, marmelad, <hesitation> yumshoq bilan havo bilan to'dirilgan shirinliklar, pudinglar, to'rtlar, kokos shirinligi, mango shirinligi, kofee, kakao, <hesitation> muz- muzqaymoq, shokolad sousi, karamel sousi.